Oime yave oyeapete jare ipuerea yave ɨ oe ikatu kotɨ tenonde ko ayapota jae kia pe ko oime oyeapete oi jokua va jare kiape ko jokua ɨ oyemombuka iño oi ikotɨ va jaema jokogui ramo ko aikua avae supe yae aipea yeta jare ipuere vaera ɨ oe kavi ojo ikotɨa kotɨ